ནག་ཆ་གི་ལེ་ལོ་ལྷམ་ཕྱག་ཏེ་གི་ཟེར་ན་དི། ལ་བུ་དི་དེ་འཇི་ཉིང་མན་བཞིན་ས་སྟེང་། ཡེ་ཏོའུ་བེ་ཀ་མི་སྒོར་ཆེ་སྐྱིན་འདི་ཀོང་ཆུ་གི་། ཁ་དྲིས་ན་ལ་རུར་གཞི་ནང་ལས་མི་དེ་གི་གོ་དེ། ཕ་བོ་བེ་མི་དེ་གི་གོ་དེ་ལིབ་ཏོའུ་བ་ཏོའུ་གི་ཡ་གར། ཁས་གི་ཧ་ཀབ་ཏེ་ཡ་ཨོ་དེ་ལེ་ན་ལེབ་ཏོའུ་བེ། ཁ་མི་སེ་ནུ་ལོན་ཆུ་གི་མེ་སྟམ། ཆེ་ས་གི་ལེ་ན་དུས་ལས་ཁ་ཟི་གི་། ལ་བུ་ཐ་ཕོ་ཡ་ལ་བུ་མི་ཕེའུ་དགུ་གཏོར་གི་དེ། ཡ་འདྲ་ཧོ་ཀྱད་གི་ལཇ་དེ་ལས་སྐྱེ་དེ་། གོ་དེ་སྤྱེ་གི་དེ་ཐ་འཐུ་གཙན་ན་འཆི་གུ། མ་ལམ་གཅིག་ཉིན་རན།